Sɛ nkyɛ wͻreka dɛ minyi afe a mebɛpɛ dɛ medzi ara t - kͻpem dɛ mowu a, nkyɛ afe a mebɛpɛ dɛ medzi dze akosi owu mu yɛ mfe du. Osiandɛ, dɛm ber no, medaso yɛ abofraba. Na m'ebusua anaa m'awofo na wͻbͻtͻ ama medzi. Onnyi dɛ mehaw moho wͻ biribiara ho. Dza mihia biara, wͻ - wͻdze bɛma me.